Tähtsämb om tuu, et sul olõssiq üts vai paar väega hääd sõpra, kinka sa mõtlõt ja tunnõt üttemuudu. Naid egäsugutsit erinevit inemiisi om ümbretsõõri niikuinii nii pall'o, et eloh um võimalik egäsugutsit inemiisi tundma oppiq. Aga turvatunnõt and iks tuu, ku sul om umasugunõ hää inemine lähküh olõmah.